Jmýý’ e mare ti re kiéra kö mó e kuɇɇ jná bíí la xen jmý’ kié’ ‘nýý’ sún <noise> kié’ jy mó e re lɇ jmýý’ kiela’ re kiéra kö jö’ kö’ jmⱥⱥ dxó ba kiééra ejö, kuɇ bii bá jy ejö, la nɇ re lɇ.